मेते जु ची शुशी पिज़्ज़ा अर पेस्ट्री काफी पसंद ची पर यु जु छिन उ हमते काफी मेहंगी मिलदी अर ख़ास कर की रेस्ट्रॉन्ट मा ता हमते काफी महंगी मिलदी शुशी जु ची अलग सामग्री से बंडदी अर पिज़्ज़ा मा भोत मेहंगी-मेहंगी टॉपिंग वोन्दि जेगा कारंड यू काफी मेहंगी बंडदी।